Al mashrub al ana barida hubas, mashrub hanal asir hanal mango, al mashrub da hubas aji malan wa mashrub wa ana gaid ba naggi kan bador ba sawwi ba naggi gilfar al gawi da dadda be ejin hu dakal marin kan ejenta kan ba saffi, huyuda dol da chat ba silan minna. Al huyud kan maragan da dadda ba rahaka kade kula arrahik ilga maarin.